Ma olõ sääne turist, kõgõpäält, ku ma ärq essüq, sis ma nakka esiq kaardi päält otsma ja kaema, et kuis peräle joudaq. Ja tii tuud nii kavva, ku ma tävveste ullis ja närvi lää. Ja sis ma küsü lõpus mõnõ kohaligu käest, et andkõq andis, kuis peräle saa. Ja sis tulõ vällä, et om tegeligult maru lihtsä.